Nsu ho hia ma nyimpa ntsi mpɛn pii no ͻyɛ a wotu hɛn fo dɛ yɛnom nsu beberee. Na emi dze, metum manom nsu da kor ara yɛ nkͻͻpoow ebiasa pɛr. Ntsi na kyerɛ dɛ sɛ yɛhwɛ dapɛn no nyina a, nsu a mutum monom yɛ nkͻͻpoow eduonu kor ara.